Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, forty, forty-five, fifty, fifty-five, sixty, sixty-five, seventy, seventy-five, eighty, eighty-five, ninety, ninety-five, hundred, one zero five, one ten, one fifteen, one twenty, one twenty-five, one thirty, one thirty-five, one forty, one forty-five, one fifty, one fifty-five, one sixty, one sixty-five, one seventy, one seventy-five <noise>